Reto aby ñy fikafika atao lafa teña ro hiketriky fe tsy ampy ñy drala an-tañan-teñ'eñy, fe tsy mampiova ñy hasoany: Ñy fivilianan-teña a sakafo mora vile fe maro, manahaky anizay ñy legimy aminy ñy voankazo, ñy vary aminy ñy tsaramaso amin-dojy, misy koa ñy paty; ñy fampiasan-teña <shushes> sakafo an-traño sady tsy miala aminy ñy sakafo mahazatsy an-teña.